<noise> Anangu ni kubwa. <noise> Janga motoyi nukululangati ya hula lafi kutishi. Hanyi evita kuma izilahiri kukubwa nutukubwa. <noise> Ngata iniku, iniku, iniku nani? Ikumolishando kani kuhuani janga motoyi. Ikutishi usalama wa duni. <noise> Mzala, mzala kumiku simbula atiku lima. Henge kuluka, mekoe, iposho hiya kuchangadi ya miya. Fakaya patu msadu kufumuku. <noise> Kuu nsimbali mbali. Kwa mgini sisi ni nazisi ni iposho. Awe na yu kuchanga motoyi. <noise> Mwachi izimbula ya mfuziri. <noise> Heni ya mfuziri sana. Kwaya ni faka umuila. La kwaya mkunu kushaya manzi. Mwachi zokwalina manzi. Yantu ya mwia tachili ya vune na nakidogo. Mzana chichalo cha tachila na manzi matupu. <noise> Kwa hiyo yani i hali ya hewa na yuko itabiri ya mvula. Awee na yuko mwachi zoye ono njidivi. Yatire ya asili sana. Anayinchi. Yane nuruziri, nurutata la ruzuri, lua zuziri. Ivi arovi ya tachile manzi. Yantu ya kwanu kufumi. Nji watu hulole sasosiswe ngavu. Nukumpanda kwe kuuko mwachi izo ya roo nyeshanga, sukumpanda kutupenda ya seme ya kuru ba danzani. Haaa, manzi ya fulike. Kwanza yu mozi, yu mozi liwentu vya vulankani. <noise> Kwanza mungu silionu wa saidi ye, paka yu vya kufiya ya mwetu wa vuna, ya mwia ganu kufuna. <noise> Haa, wea sili vibaya. Tabi ya hadi ya hewa na vune. Kwa sila ntu sana. Haa, chiri moja kuitili ila na mkulola chiku saidi ya chazi ipa. Japo chiri ni galama, lakini chiku saidi ya. Kwa sababu ino, mfano nungi chisanya. <noise> Usinachimwe, ulini chii, ulini nibustani, numayo kali mwiti liwe. Ie newo ulinalio. Japo utakuiti vifave vivyo na vinga kusaidia. <noise> Nandungiti lila sile bili vifave vivyo kuitilija. Nkuta kulawe mkuru kuitila vikusaidia. Kwa sababu ino, nanduri ninzala. Umali mivinyanyi mbali mbali. Ngu kajijantu, kuyuka liposho, ndema isha kupita. Umaomba vii. Usendali mwinga makondu, makomera. Kano utalulu msimu, uivini ngeiti lila makonde achi. Umalu laweye, neogia guligi, liekula manzi. Hakutosha, nungalima, pakamakonde, isi achi. Pano wakomele makonde, wakomele vinyanyi mbali mbali. <noise> Mwiti lila. Manu manjula kanzi usiku ni maama imegemea ngumegemela au kakusemelela nikupelanga mie lakini nguli ni bustani ningaitilila ikusaidia jama lakini vikusevu sana maisha.